Zah zen̈y <hesitation> avy amin̈'ny fety araiky, karà ôhatra fetinà mariazy. De ano- zah koa anombo- anomboka koran̈a, zah mivolan̈a karà in̈y: mersi amintsika jiàby avy eto oe, fôtony izy ty <hesitation> mariazy ny kamarady ntsika àby ty. Ke ravoravo antsika jiàby anotron̈a izy. <hesitation> Ke irarihan̈a atsika jiàby, samy han̈ano fety sambatra iaraka iravoravo amin̈any fo.